هل تفضل أن تكون لديك القدرة على التحكم في الحيوانات أم التحكم في الآلات؟ ولماذا؟ أختار القدرة على التحكم في الحيوانات لأنها تكون أقرب للعيش مع الطبيعة وتقدر تستغلها في الزراعة أو المساعدة بأي شي تحتاجه الحيوانات تساعد الإنسان وتكون قوة طبيعية تفيد في التوازن مع البيئة